لعبتي المفضلي بوقت الطفولة هي التبيل ، تكون مثل الكرات الصغيغي نصفهم ويحد يم اللاخ داخل دائرة نحددها بخط ، ونستخدم تبل ويحد يضغبم ، ولعبتي اللخ هي لعبة السباق ، انا واصدقائي نصطف ويحد يم اللاخ بخط عدل ونعد من الواحد إلى الثاثي وبعدها نركض ، اي ويحد يصل اول شي هو الفائز.